﻿जैसा कि अपन जाना हर चीज को कर बा को कोई ना कोई तरीको रेवे। उषयाई खाना बनाबा का भी कई तरीका रेवे। कुछ खाना रे जने उबाल के <noise> बनावे कुछ रोटिया रे जने सेक के बनावे। कुछ है ओवेन मे बनावे। तो इसे कई होवे की जो अब भोजन को पोषण मूल्य रेवे नि। पोषण मूल्य को अर्थ है की भोजन शरीर पे कतरो गुण करे उपे भी फरक पड़े। जसा की अपण दाल है सेक के खावा मूंगफलीया ने सेक के खावा तो यह ज्यादा गुणकारी होवे। अगर अने उबाल के खावा तो अनका बेकटीरीया मर जावे तो वे अपना शरीर कानने कम गुण कारी होवे। जसा अपण आलू अर सकर्कंद <hesitation> सेक के खावा तो ज्यादा गुण कारी होवे।